So mi nani un inni ni lewru Nogas, kuugal ghessa wara dow hore am, ngam min demal ghessa daga lewru yuni.